أختار عمر الثلاثين سنة، أول شي أحس الواحد لما يوصل لعمر الثلاثين يكون في قمة العطاء العقلي وقمة النظوج الجسماني، وفي نفس الوقت ما هو يعني ما هو في الأربعينات كبير مرة كهولة وكذا، ولا هو في العشرينات تهور وما في خبرة في الحياة، أتوقع سن الثلاثينات قمة النضج الجسماني والعقلي.